Neɗɗo waawaa bamɗe feere hakillantaagal tawa feere nde aduna o fof ina yahdi e ndeeɗoon feere. Ngati kala ko cikkuɗa ina moƴƴi tawatee wonɓe moƴƴiraani ɗum malla feewnitoraaki ɗum en. Ɗum noon, neɗɗo waawaa hoccude feere tawa ine hawrani aduna o fof.